Lo más corrienti es poné-li quesu i tomati enque izin que la güena primera no llevava quesu pallí pa Nápoli. Pos tamién los hongus, el jamón, el pimientu, el güevu, el chotu, guarru, lo igu assín en general porque tapocu no t'izin quál parti sea. Qué más? Pepperoni, piña, cebolla, albeaca, oriéganu, azitunas, anchoas, panceta, atún. Ya tolo demás sonin enreus moernus, güenu, mesmu la piña no devía d'izí-la porque ai mucha genti que le hiedi.